Si për mi si, al e logich che, ma ma se üna persun-a al e nen 'na coza murala, però a dipend da la persun-a, a ie cul li che a i ën frega niente d'la muralità e a fa d'coze ch'a dëvrìa nen fe e niente al e, a dipend a dipend sempre tüt da la persun-a, ël carater ch'al a e cume e cum a la ved